ja in comida xeexina tiuku ja rapido ja ka'ando ja ndi'ido tiuku xeejndo in xiinana kue'e ndi'i ja ka'ando marchante jiaa ku kuukajna tiuku ku ja ku xe prepararna tiuku jiani xeejna tiuku.